Cercu ün toch dë carta ën po bel, lu piegu a metà, pöi apres scrivu la mutivasiun dël dël ringrasiament e ël mitent e pöi cercu 'na bela büsta, i lu bütu ëndrinta e pöi s'la büsta scrivu për chi al e pöi dopu bütu la via e l'indirisi e bon